Zao raiky ho añao ndaty tavela ambony tany? Da miveloña avao raho, mañano raha mahazatra amin'ny fianan'olo andavan'andro, mihina, da miasa amy raha azoko atao, da za vasa tsy hay teña sasy raha ombaña.